दुनियामे बहुत प्रकारके जुता छव मिलेला उमे साला के जुता कपडा के जुता मिलेला यि सब फरक फरक तरिका छे बनेला कौनो स्पोर्ट छुज होवेला ता कौनो अफीस सुज होला ओ उहो में सबसे पहिला सोल चाहेला ओकरा बाद तुना चाहिएला उमे मेटरियल सब चाही तब ओकरा फिटिङ्ग करवाए के खातिर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिका अपना के ओकरा बदमे डिजाइन सब बनाके तब ओकरा बजार मे बेचे जाला आ जुत् बहुत प्रकारको होवेला जुताके मुलय फरक परेला ।